Á und bëcak undëjooje iñan coop bujáku kërari unij ujínal wun. Amkáţ unij ujínal wí kikër wí bëyá kebíiñi ufoob. Mëbíiñ bá ufoob ambandi <noise> këñowan këkër këran ţí ñaan kajëkëra ambá këbiñi mboos <noise> kañawëna iñan. Á yink bí badukenk já mëbiñi mboos bëñawëna iñan bujáku wararáaţ, bujukan uncáam ţí bëkáab bujoo okoo wararáaţ, pëcëlan ñaan uncáam dí ijándila bujá okoo wararáaţ.